Ye lo ja'a nkaso ye lo livi koo nka amigu nka, ye kuenda ye kuenda lu'wa nka, ye kuenda <hesitation> nu kú kaa nkai, te kú kaaso, jnu kú jɨ'ɨ nkai te kú jɨ'ɨ nkaso, xi ñatu nka, xi amista ni su naá lu'wa lu'wa ni iyo, ndondo ni ñayivi saludachi ndondo ni ñayivi, kolo nani nka.